Ku võimalik, sis ma kanna iks lühkeisi pükse. Selle et <hesitation> mino meelest om mõnus, <hesitation> hää, jalaq ommaq vabaq. <hesitation> aga ku om külm, sis <laughs> sis iks piät pikki pükse kandma.